Gny ilà gny tohatsy, raha reny atao fiakara noho fijotsoa. Laha fa ta hiakatsy ambony any tena na laha misy raha takaritena zany tsy takatry gn'ambony eny la iny avao zany gn'iakarategna, manganiky tena amy raha iny. La mitanjaky amy sisiny tsy ho lavo. Manganiky amin'igny da alà tegna amizay raha iny. Laha ohatsy ka tsy- <hesitation> tsy takatry la mbo ampia andraiky tohatsy iny.